Ya menurut kita sikat gigi ya gimana ya dibilang ya banyak juga satu juga buat gigi ya kita juga kadang kadang juga buat nyikat nyikat alat alat motor itu banyak kegunaannya itu iya dah, ane juga kadang kadang kalau lagi dandanin motor apa itu sikat gigi bini ane kadang kadang ya enggak kepakai yang kita pakai deh itu sikat gigi buat ngucek nguncek anoan motor dah tuh onderdil motor dah tu yang kotor kotor ya kan buat disikatin itu padahal mah ya itu buat ya gunanya benar manfaatnya memang buat gigi doang buat bersin gigi apa ternyata dibalik situ tuh sikat gigi itu, ya ada manfaatnya banyak ternyata kan buat nyikat nyikat alat alat motor yang pada cemong yang pada karat yang pada ini pakai bensin begitu ya kita benar benar bersih deh itu pakai sikat gigi itu dah tu ya kan namanya motor namanya barang barang apa juga kayak kuali kayak apa dandang kalau kita sikat pakai sikat gigi juga bersih gitu dengan alat model bantuan kayak sabun kayak apa soklin apa sunlight gitu kan pakai bensin dikit itu jadi bening semua dengan bantuan sikat gigi gitu ya puguh cumannya juga kadang kadang baru ini sudah patah tuh sikat gigi dibilang udah meletak tuh baru dipegang dikit tek tek tek gosok gosok gosok patah kalau dicampur bensin ya itu kalau sikat gigi kalau dipakain bensin ama alat alat sabun kayak model sunlight jadi cepat patah itu gagangnya itu enggak bisa kayak kita pakai odol nyikat itu awet.